formaður samninganefndar ljósmæðra segir að uppbyggilegt samtal hafi átt sér stað á samningafundi í dag ríkið kemur með nýja tillögu á næsta fundi eftir tæpa viku sýndi ljósmæðrum stuðning á

í morgun karlmaður er í haldi lögreglu vegna gruns um íkveikju í ósamþykktu fjölbýlishúsi að Funahöfða í Reykjavík í morgun málið er litið alvarlegum augum og rannsakað sem

stafaði mikil hætta af eldinum breskt par sem liggur fárveikt á sjúkrahúsi í bænum Salisbury snerti ílát eða hlut með

eitrið er sams konar eitur og notað var gegn Skripal feðginunum í Salisbury í mars tvö af merkustu handritum Íslendinga frá miðöldum voru flutt til landsins í dag frá Kaupmannahöfn og verða til sýnis hér næstu mánuði forstöðumaður Árnastofnunar segir þetta dýrgripi og vill helst ekki skila þeim aftur ellefu ára kastaði í dag flöskuskeyti í sjóinn úr þyrlu skeytið á að varpa ljósi á ferðir plastrusls um höfin hann segir að krakkar ættu að tína rusl í náttúrunni frekar en að laga til í herbergjunum sínum komiði sæl samninganefndir ljósmæðra og ríkisins slitu fundi síðdegis eftir nokkurra klukkstunda fund næst verður fundað eftir tæpa viku og þá boðar ríkið tillögur að lausn ríkisvaldið var harðlega gagnrýnt

að semja ekki við ljósmæður á fjölmennum

í morgun samningafundur

hjá ríkissáttasemjara í morgun fyrir utan hafði verið boðaður samstöðufundur þangað mættu hátt í þrjú hundruð manns sem fögnuðu samninganefnd ljósmæðra vel þegar hún mætti á staðinn það var enginn vafi á því

gestir fundarins og ræðumenn stæðu í deilunni mér misbýður er reið sár og hrædd vegna þessa ástands háttvirtu ráðherrar er sammála algjörlega háttvirtu ráðherrar aðstoðarmenn og aðrir sem sitja hinum megin við borðið í þessum samningaviðræðum ég biðst

innilega afsökunar á

að við skulum vera öll hér saman komin í dag til að trufla sumarfríið ykkar en staðreyndin er sú þið eruð í vinnu hjá okkur þó að ég sé ennþá með mína ljósmóður upp á Landspítala þá veit ég að þegar kemur að fæðingu sonar míns verða ekki

konur á vakt eins og er núna ekki jafn margar ljósmæður þessi skilaboð fóru ekki fram hjá samninganefnd ríkisins

fylgdist með innan úr fyrir fundinn rétt eins og aðrir sem taka þátt í þessum viðræðum fundur hófst svo á ellefta tímanum þar lögðu ljósmæður fram skriflegar kröfur samninganefnd ríkisins tók sér smá tíma til að skoða þær og var fundi þá frestað til klukkan þrjú þá var aftur sest niður og var svo ákveðið að slíta fundi klukkan fimm formaður samninganefndar ljósmæðra segir að þokast hafi í rétta átt í dag það var vissulega samtal sem átti sér stað núna lausnamiðað samtal

sem við höfum kallað hátt eftir og fögnuðum innilega við lögðum fram okkar kröfur á blaði það var ekki í samræmi við það kostnaðarmat sem við höfum verið að tala um og við sögðum þeim

væri utan þess ramma sem við værum að byggja á hins vegar værum við tilbúnir að skoða einhverja aðra fleti og ætlum að reyna það milli funda nýr fundur er ekki boðaður fyrr en á miðvikudaginn kemur meðal annars vegna sumarleyfa starfsfólks hjá ríkinu Katrín

Sif er vongóð fyrir þann fund aUðvitað hefði maður viljað enda daginn á vöfflukaffi með ekta rjóma en en við vonumst eftir því á miðvikudaginn

erum með fingur í kross og höldum bjartsýninni áfram við munum koma með einhverjar tillögur um einhverjar útfærslur en er ykkur ykkur þröngur stakkur sniðinn til að koma til móts við þessar kröfur það er engin launung með það Katrín er þakklát fyrir þann stuðning sem ljósmæður hafa fengið þetta hefur vissulega áhrif og og gefur manni byr undir báða vængi og sýnir okkur það hvað þetta er sanngjörn barátta sem við erum að heyja hérna bráðaþjónusta hjartagáttar Landspítalans við Hringbraut verður lokuð í sumar frá og með

í Fossvogi til þriðja ágúst þegar hjartagáttin tekur aftur til starfa á Hringbraut ástæða lokunarinnar er sögð skortur á hjúkrunarfræðingum ekki hafi tekist að ráða nægilega margt fólk til sumarafleysinga stöður hjúkrunarfræðinga séu ekki allar mannaðar spítalinn bendir

á að Læknavaktin og heilsugæslan geti sinnt stórum hluta þeirra vandamála sem fólk leitar með á bráðamóttökuna Jón Magnús Kristjánsson því er ekki að leyna að

höfum áhyggjur af þessu ástandi

komi auka tuttugu til tuttugu og fimm

sjúklingum með minni háttar vandamál á

sem ættu að fara annað maður er í haldi lögreglu

vegna gruns um íkveikju í ósamþykktu húsnæði að Funahöfða sautján í Reykjavík í morgun málið er rannsakað sem almannahættubrot og litið alvarlegum augum slökkviliðið á höfuðborgarsvæðinu hefur nýlega

kært forráðamenn tveggja húsa þar sem íbúar hafa búið við óviðunandi brunavarnir

morgun allt tiltækt slökkvilið var kallað til en búið var að slökkva eldinn að mestu þegar komið var á staðinn Kristján Ólafur Guðnason aðstoðaryfirlögregluþjónn á höfuðborgarsvæðinu

staðfesti í samtali við fréttastofu að maður sem býr í húsinu væri í haldi vegna gruns um íkveikju Kristján segir málið litið alvarlegum augum það er rannsakað sem þar sem íbúum hússins stafaði mikil hætta af eldinum húsið að Funahöfða var byggt sem atvinnuhúsnæði en síðustu ár hefur fjöldi fólks búið þar þar eru leigð herbergi í gegnum

punktur is en á síðunni kemur fram að leiga á litlu herbergi kosti tæpar hundrað þúsund krónur og leiga á stærra herbergi rúmar

hundrað og sjötíu þúsund krónur slökkviliðið á höfuðborgarsvæðinu hefur allt frá árinu tvö þúsund og fjögur gert athugasemdir við búsetu í húsinu líkt og víða annars staðar þar sem fólk býr í ólöglegu

húsnæði sé brunavörnum verulega ábótavant þarna reyndist ein flóttaleið

önnur af tveimur vera læst

að sjálfsögðu ekki í lagi í sumum tilvikum þá er það sem við sjáum verulega ljótt það er bara viðurstyggð þar sem eru engar eldvarnir og aðbúnaður allur í samræmi við það fólk hefur jafnvel svona rétt rúmlega dýnu engar flóttaleiðir engin viðvörun engar

getur hæglega lokað alla inni

slökkviliðið hefur nýlega látið loka þremur húsum þar sem atvinnuhúsnæði var breytt í íbúðarhúsnæði og brunavarnir óviðunandi forráðamenn tveggja húsa hafa verið kærðir til lögreglu en þriðja kæran er í vinnslu þeir sem að leigja út slíkt húsnæði eru að stefna fólki öryggi og lífi fólks í augljósan háska og því erum við byrjuð að kæra slík mál til lögreglu hér kviknaði í þar sem aðstæður eru næst kviknar kannski einhvers staðar í þar sem aðstæður eru mjög slæmar og

ekkert að hugsa það til enda breska lögreglan segir að parið sem liggur fárveikt vegna

á sjúkrahúsi í bænum Salisbury hafi snert ílát eða hlut með

samskonar eitri og notað var gegn Skripal feðginunum í Salisbury í mars íbúar óttast að fleiri geti komist í snertingu við leifar af eitrinu í gærkvöld staðfesti lögregla að parið fólk á fimmtugsaldri hefði

komist í snertingu við í dag sögðu yfirvöld að fólkið hefði handleikið hlut eða hluti með eitrinu einhvers staðar í Salisbury eða nágrenni bæjarins þar sem árásin gegn Skripal

var gerð snemma í mars þetta veldur íbúum eðlilega áhyggjum þótt litlar líkur séu taldar á að Skripal og dóttur hans í Salisbury í mars

árás sem Bretar hafa kennt rússneskum stjórnvöldum um og þau hafa neitað þjóðaröryggisráð Bretlands kom saman í morgun og breski innanríkisráðherrann krafði í dag Rússa um útskýringar

björgunarmenn í Taílandi keppast nú við að dæla vatni úr

drengir og þjálfari þeirra hafa verið fastir síðan í síðustu viku þurrt hefur verið síðustu daga en úrhellisrigningu er spáð um helgina allt kapp er því lagt á að lækka vatnsborðið í hellunum svo hægt verði að koma hópnum út á öruggan hátt enginn þeirra hefur reynslu af því að kafa og sumir eru heldur ekki syndir

Merkel kanslari Þýskalands tók bæði við þökkum og gagnrýni fyrir embættisverk sín þegar hún hitti forsætisráðherra Bretlands og Viktor

forsætisráðherra Ungverjalands í dag yfirvofandi útganga Breta úr Evrópusambandinu var meðal þess helsta sem kanslari Þýskalands og forsætisráðherra Bretlands ræddu á fundi sínum í dag og fótbolti

þakkaði Merkel stuðninginn undanfarin misseri ólíkar stefnur í málefnum innflytjenda voru hins vegar aðalumræðuefnið á fundi Merkel og Viktors forsætisráðherra Ungverjalands sem fór einnig fram í dag á blaðamannafundi að honum loknum kom bersýnilega í ljós að þetta var síst sáttafundur en stundum þarf að vera sammála um að vera ósammála

komu heim í dag og verða til sýnis hér næstu mánuði forstöðumaður Árnastofnunar segir þetta merkilega stund og vonast til að ungt fólk sýni þessum sjö hundruð ára gömlu handritum áhuga vorið nítján hundruð sjötíu og eitt komu fyrstu tvö handritin til Íslands Flateyjarbók og konungsbók eddukvæða en þau höfðu fram að því verið varðveitt í Kaupmannahöfn talið er að tíu til fimmtán þúsund manns

hafi verið við höfnina þegar danska varðskipið kom að landi og danskir fluttu handritin í land

í Leifsstöð í dag þegar tvö af helstu

voru flutt heim í öruggri vörslu starfsmanna Árnastofnunar sérsveit ríkislögreglustjóra tók svo við þeim og flutti í Árnagarð þar

illa að opna töskurnar sem geymdu dýrgripina en það hafðist að lokum sú ljósari eftir að hafa verið þvegin upp úr keytu er eitt af Njálu er elsta og heillegasta handrit sögunnar Árni Magnússon eignaðist bæði handritin í Kaupmannahöfn snemma á átjándu öld sjö hundruð ára gömul verk og hvernig er að vera búin að fá þau í hendur þetta er mjög merkileg stund

í dálítilli geðshræringu eiginlega en þetta er einstakt að fá þau hér til láns þau eru bara að koma í heimsókn Guðrún segir vissulega freistandi að skila þeim ekki aftur handritin verða til sýnis í Listasafni Reykjavíkur á sýningunni Lífsblóminu sem verður opnuð

átjánda júlí í tilefni af aldarafmæli fullveldis Íslands Guðrún segir ólíka því sem við eigum að venjast það taki þó stuttan tíma að komast upp á lagið með að lesa textann ég vona að unga fólkið taki þeim fagnandi

og sjái þau það er dálítið annað að lesa bara texta í verk sem voru skrifuð fyrir sjö hundruð árum af fólki sem lagði mikið í sölurnar til að búa þessi verk til þetta eru dýrar bækur

opnast við að opna hvert einasta handrit

hrossum og fólki í kvöld því setningarathöfn landsmóts hestamanna hefst þar eftir nokkrar mínútur og Gísli Einarsson með henni já hestamenn eru búnir að

við erum alltaf að komast í

þetta mót toppar hin mótin og hin mótin

í sjóinn úti fyrir Reykjanesi Atli vakti athygli um daginn fyrir að verja ellefu ára afmælisdeginum í að tína ógrynni af rusli

í fyrra horfði hann á þátt í sjónvarpinu þar sem Ævar vísindamaður sagði að ef allir legðu sitt af mörkum væri hægt að bjarga heiminum

Atli tók þessi skilaboð til sín

ævintýrið vatt heldur betur upp á sig þegar Atli fékk boð um að búa til flöskuskeyti með hjálp Verkfræðistofunnar og fara með þyrlu Landhelgisgæslunnar til að varpa því í hafið ferðir skeytisins verða raktar með hjálp gervihnatta og hægt verður að fylgjast með afdrifum þess á netinu svo var kominn tími til að stíga um borð

í sjóinn úti fyrir Reykjanesi og hvarf fljótlega í öldurótið Atli var himinlifandi með ferðina alveg og þá að veðri á morgun dregur úr

úr úrkomu á norðanverðu landinu og léttir smám saman til og hlýnar sunnan og vestan til þykknar upp þegar líður á daginn og fer aftur að rigna annað kvöld hiti verður víða á bilinu tíu til fjórtán stig en allt að átján stigum austan til Elín Björk Jónasdóttir veðurfræðingur

það helsta úr þessum fréttatíma formaður samninganefndar ljósmæðra segir að uppbyggilegt samtal hafi átt sér stað á samningafundi í dag ríkið karlmaður er í haldi lögreglu vegna gruns um íkveikju í ósamþykktu fjölbýlishúsi að Funahöfða í Reykjavík í morgun málið er litið alvarlegum augum og rannsakað sem

þar sem íbúum hússins stafaði mikil hætta af eldinum breskt par sem liggur fárveikt á sjúkrahúsi í bænum Salisbury snerti ílát eða hlut með

þetta tilkynnti breska lögreglan í dag eitrið er sams konar eitur og notað var gegn Skripal